Iya̱m nro ka̱t, uzəng, upar, ushad, uneɗing, utukun, kpa̱ɗing, fangshat, na̱nne, fangzəngtəng, bapci, bapci azəng, ma̱n parəm, ma̱n shatɗing, ma̱n neɗing, ama̱n atukun, ama̱n akpa̱ɗing, ama̱n fangshat, man nenne, man fangzingting, ìsəm pi parim. ìsəm parim azing, ìsəm parim a parim, ìsəm aparəm ashatɗing, ìsəm aparəm aneɗing, ìsəm parəm atukun, ìsəm aparəm akpa̱ɗing, ìsəm parəm afangshat, ìsəm parəm ana̱nne, ìsəm parəm afangzəngtəng, ìsəm shatɗing ìsəm shatɗing azəng, ìsəm shatɗing aparəm, ìsəm shatding ashatɗing, səm shatɗing aneɗing, ìsəm shatɗing atukun, ìsəm shatɗing akpa̱ding, ìsəm shatɗing afangshat, ìsəm shatɗing ana̱nne, ìsəm shatɗing afangzəngtəng, ìsəm neɗing. ìsəm neɗing azəng, ìsəm neɗing apar, ìsəm neɗing ashat, ìsəm neɗing aneɗing, ìsəm neɗing atukun, ìsəm neɗing akpa̱ɗing, ìsəm neɗing afangshat, ìsəm neɗing ana̱nne, ìsəm neɗing afangzəngtəng, ìsəm atukun. Ìsəm tukun azəng, ìsəm tukun parəm, ìsəm atukun ashatɗing, ììsəm tukun aneɗing, ìsəm atukun a tukun, ìsəm tukun akpa̱ɗing, ìsəm tukun afangshat, ìsəm tukun ana̱nne, ìsəm tukuna afangzəngtəng, ìsəm pa̱ kpa̱ɗing, ìsəm kpa̱ɗing azəng, ìsəm kpa̱ɗing aparəm, ìsəm kpa̱ɗing ashatɗing, ìsəm kpeding a neɗing, ìsəm kpa̱ɗing atukun, ìsəm kpa̱ɗing akpa̱ɗing, sam kpa̱ɗing afangshat, ìsəm kpa̱ɗing anənen, ìsəm kpa̱ɗing afanzəngtəng, ìsəm pa̱ fangshat, ìsəm fangshat azəng, ìsəm fangshat apar, ìsəm fangshat ashatɗing, ìsəm fangshat neɗing, ìsəm fangshat atukun, ìsəm fangshat akpa̱ɗing, ìsəm fangshat afangshat, ìsəm fangshat anenne. Ìsəm fanshat afangzingting, ìsəm pa̱ nənne, ìsəm nenne azəng, ìsəm nenne aparəm, ìsəm nenne ashatɗing, ìsəm nenne aneɗing, ìsəm nenne atukun, ìsəm nenne akpa̱ɗing, ìsəm nenne afanshat, ìsəm nenne anenne, ìsəm nenne afangzingting, ìsəm nenne afangzingting, ìsəm fangzingting, ìsəm fangzəngtəng azəng, ìsəm fangzəngtəng apar, ìsəm fangzəngtəng ashat, ìsəm fangzəngtəng aneɗing, ìsəm fangzəngtəng atukun, ìsəm fangzəngtəng akpa̱ɗing, ìsəm fangzəngtəng afangshat, ìsəm fangzəngtəng anenne, ìsəm fangzəngtəng afangzəngtəng, igbal pa̱ zəng.